सगळ्यान पईली तुमका खूप देव बरा करु की तुमी ही मला संधी दिली म्हणण। म्हका ह्यो प्रकल्प करताना खूप बरा दिसला। हिदून म्हकां कळयलां की म्हाका अशल्या प्रकल्पां खूप रुच आसा आनी खूप काई शिकपाक मील्ला। हो प्रकल्प म्हजो पईलो आसलो आनी हिदून माझी सगळी मेहनत केली आनी हो म्हका प्रतिष्ठाद मील्लो।